Usga usgnikuma umtaknusga aha thukna, thug khiya aha thugna thug kindara aha thugna thug kʒʒuha dug dala badum aha thuk may tha damuwahbi, mathuknathug kwanahanina kum usgna kumbaga makarant kʒarhamda, kobanwa kmnag nmda kmpla bukatamd bamuvaka kamthai takiy kwats kdgi ndukwa mana kwats kdgit mana kwats kdgi manabi, in wan chig nai kdadiya usgna don badum dgiyahanag nunna mung vakk musgana inwa chingai kdayan usgna ton amma mung kusna mai nam takambiya, amman musgana in wan chig nai kdadiya unpulagar pulg nai kbakat kʒarhar ko ba wan ag ʒarhar thaba invultrvulg koba ud sga ola vakhkwana ahavlgavlg kdgdal aha vlga vlgkn aha dʒgrudʒg khi a dʒgaru dʒga kindar, agr badum aha vulga vulkud un va kai maha may nun usgnbi may nmtakrahnbi aha thuk nai kdgi anagnunbi a thuk nai kdgi ahada vulga vulg nun kudbi, to me nmtanbi inwan ching ne kdadiya usg thug mayi taki. Amaiwah hinan mai wahthadura maiwah dathurnabi koba sarta kwar kthr unthuknathug ne kdgi madvara kobaba ʒarhara arne gata dgit vdgudbiya, badum dgi nagnitra vulwha vulg yaʒhigl kdʒdan usga nsugara badum dgi gatgʒarhara nnvitrvulg kmna indra mitra invltrvulg km agra mitra invlt, baduma marna kwabnitra kmdʒgt dʒg nmd kindariha kmvluwa kmdʒgt, dʒa nmd khiyinna kmvluwa badum badum innmtakra usg, amma maha dʒga gya gyan kuba wa maha dʒgana athuknabi bandʒ ndawi maipidanbi, inwan kmsgnmd kdʒddamda kmgitgan guh kmdagal da usg mung nmtakan, inwa kmdʒgai ndukw taki menusgi ko kmdugalba dama kwarksa watak mung guha usgana km usgunu kn kn kn sagal musgan, inwan km ching nmd kmtakra usgna usg koba ʒarhamdni, armai nitr huba thadbi don kobakwar kdgita ba mung vigy kabakwar kdgita aba thukna thuga, to in wa km ching nmd km takra usg. Ko pulabukata yamda kmbagan bad kwaba usgamdin kobawwa km nag nmd km bagan ba kwabusgin, kwabusgin inwatuvuk kskmd inwan mtakra usgamda inwan tagak nai taki umtak nusgna thug kwan kdgita thakwa thgthad basosai thakwathad basosai in gataguhra mame kwab madvahbi athuknai kguhbi to ma mung kwabahna athukan thug guha kwaban usg, to in thadara mung thada susai lakuti taki ata thuklma thug kthra guha, amma mahub nuhubug kthadin thab athukna thug kribmvakay, riban kandgi khbiwaba habag khba thadinbi, kulum ahabar dula kulum ahabat du ba dgʒga jirjir may sartkwahini, ama thukna thug kubau wa nagin kʒagane kubauwanagn kubana bama kwaba usgahin ma athukna thug, amulgaru mulg kʒarabahn mvakai amulg rui mulg mvakai kan. Kwaba usg inwan bagmd kdgi dvakai badum nunpulabukatamda mbamg kwaba ugam may duli takiya km, dagal nmd da thukna thugi vavaki thuruniya bakwaba usgin mabaga bag vaʒaya viyaksa, inwakm thukna nmd thatsga, amma mat vʒain kum mathai thura bagi kumdagal da kladakara kumdagal kumdala da klawhuva mung wana kumvla yuwa inwa kmbag nmd tvaʒaya kumdagal da patsa gu̱haha kwar kwar ma thamdkni thug kguhn tvaʒai inwa kumbag numd ma dʒam nda dʒgthaba matham kna thug kguhum thaba ka batha indaraha kwar kwar mathabitha nusgbi, inwa kumbagnumd vaʒai indginai kmtakran inchingan kmtakr basosai, don ma thamknathug nai kthra guhna inwa kum bag numd tvaʒai in ma thankna thug nai kthra guhna inching nai km takra ba sosai, don mathankna thug nai kguhna inbagarbag nai kmakarant kʒarhar usgina innagn in tsagru usgina, dun komay thur un un akaranta ʒarhiniya ardagal da usgar armathabinitr ma, vulgwa wa kdgiti mavulgwawar kdgit matsaru tsag nitr bag nin.

Inwan bagnaya hubanu hubug thada kglaʒarhi glaʒarha mamai dgahbiya dgahbiya, amma ma mung dugaha koba war ndakuba nahaknahga, amma ma may dgahbiya mamun dugahn kowarba nahaknahbi, to digi intagnaya mai digi intagatagnai makwan kdgitbi, in tagarba us kyaʒhigla usn tagal nai kiyaʒhiglna vulha vulg kdʒda vulwha vulg klapavuha koba dagal ta kwara in gatgama inagar bag kʒarha, in mulgarumulg kudaha badum umbagana, ya ʒhigla thaba mulgwad mulga bawai in bad dʒda mai badum ya ʒunn yaʒhigla koba makwar kdgita yaʒhigla thaba mulgwad mulga bawai in bagd dʒd nai badumya ʒun ya koba kwar kdgita ya ʒhigla bama dʒuganaran kwana umdurga umdurga namdiga takwan ta kwan in umdraga sagala har mulhumulg yaʒhigla, in sda kʒarh km dʒgan kwan ba lapi duʒarha kum ʒugana kum huba gana mulkumdu mul yaʒhigla vulkumd vulg klapiya vuha, to may dgi in tagartag mai kya ʒhilaya sai ba usa wantagarnai kyaʒhigla mdʒgna ksamda ku wara usga.